Ocheden tokk nshep kekpewa meh ntima ndudunhi nsin jom nangho ovahr kwe ereng kwo oyok emah nnisinjom nah biship nkpanem nkewi evahr pam chomon cham ayodikop oam oshapium mah kwa mann uhuwa nwa nwa kwa amann womm. ntoh obok enungho obinokpabi nenin kpanem ntoh obok mbi-ita nanyineh eyinanda obok nta nnongho kawa atsin mah ayin atsin mah awuna mma kwa hawa asi pipiwen nkwk keh esam ocha-tokk fin-chi otom kpenang kpen ntah ansi hesam madin sefe otero oteh ndami ijip, ita mbenbi nko obok nta keh ekpewanda nangho eda chambin nyin oyinyim kwam ohuna kwam ikobok nta inangho ewu cha beh ayina meh ewoh kudik okah otenda mi chiwe nwa kwam eyina nyini che etem edemih bi Ozum vani kimisay asymh sandino coro nd-mocoro nzasaallam ndimocoro ndatemotema sardimi kpanam nzimocoro njy, nku bhu-a-hu nyawaph nkpanam nkpara aranicary chicha ntewor ngwu kodi-o-ka owoni zum odamodam mannkyduma nsa bi shi sardbridimh nnazajwa epanong mhchur okar kwa okpehum caham do dh owana panong dh ee camy kpanwa sa nzani kpung ndongi n-kpah obu-obuchi mbu mbung saminɔray asymh arop nnorah azoazuwozuri nne azumkpa nkop nney arroy nkowy nney amieyere ancowe bong orop kwisamine kodioka. Eyin odhutur foo jiwo iwe and eyina odey oz-um faa si a hay ochiwi kwo meh, azizi mo chiwi kwo a-hay kibe odordok eyina duma ke halla si kewa a si se o-siy, oui ewor obengborivava mah momoy matta moyi mate mane odey, obi amo si ta tue wa obi elidim elieche taititata elololo <hesitation> awe to we amo dumy o damo damhe otohi idighe fa wahe chain akery hi nanaa nam, akery helomoma sh obi edenh cha odey ebrin bang eh eh mardo ko dey ray, ibmokpaabu ohuuhiman bi ship a cari enorna enorna dey wani okodey enorna yani ohana ozum fe.

Ehdh ha sah masi fot sam e da hm, ha o-nongh phanamphen e dhahumando cam ota ta nong kim gam eh kama akpen ma kwam iduafo kim gamh asoidik konimo dayi nbahor-kiziziya kwe kwo kor mor ka mi etem okam orkami etem eh, and odikokar akpen kwa onon-gheya bh ru bo mh eh orue etem kar onongheya bh rough uormh bh bomhb oru-odh etem sa anoghya bishii nde manasa ntem sam oshapum mh sa man raman ngur lomo harm bh yina ovarnong coh ruah kwerong orueh dree aree osy ononghyah ko do si ke he ko long he kewo sy atem d-anny hayhb dh onang onang kpenankpeii atem her onang onong kpen nang kpen azim rongha sh koh ha chikwi a dh odey odey nongh nn-wawa orongha yoghor ogbhahor. Kam bhe bhe kimi dima ehan ka ayo ediko kwam enzinehan ka vorca kwam that kan ke keny ndonong ka ibimokpaaby oh kan maan eroungha ma inangha dua nd ka-kany nikam ka akpen kwam pkam kewo sy nzahanongh nikem kpenankien aharoha abarobha mbha katem asimodik mmahimche-n nkery modongha mokwa kekomwok kwanong kindoho dokha sa mo warm ayo emah oyah emary nam nkereh bina bining igan yi kpanam korkom edodoyi ma sam ekanme ecy and mando kodey katem cha otem kwa oyodiko kwan mhe and mando ko dey ca voteh kwam so menwo emy remmy ibmokpaabu bi sam khe whor nangh mha ochuwi duma, cambhe etem homum san zinny chean kary acthiwi kwam bhe kpanamanam, mad ysa mayibe ibmokpaabu sam obey kham canamma chur chur akpen duma nanghuni ma akpen d-uma